Kuba ndimuntu wo'kumalira munsi munu, ekikikugenda nkakora, nengenda buli kichweka kyona, kyekaba ntakagyagamuga, nenvuga buli mootoka yoona engyetuha nenegomba kuvuga, nengenda nefuna sente zona zentakozesaga, zentakafunahoga, ningenda omubaara ninyowe buli kika ekya marwa kyona ekyasente nyingi nimba nenkinywa. Nengenda nendya ebyokulya byona byentakalyaga.